Kan khayyaroni fi agod lai lela wade fog khema fogal hejar hadi akher walla agod lela wade fi gasir zamani kabeer daweet, bakhtar bagod lai fi gasir zamani kabeer, finshan alkhemel fil hejar da ankun shuqul iji ilgani foga, walla amshi aga minal hejar, walla fiya shaqali bidurran fillel ijan.